Poyabzal turlariga: Botinka, etik, sandal, krossovka, tufli, slansi, mokasin, tapochka, baletka, platforma tufli, ugg botinka, qo‘pol botinka, suvga chidamli etik, sport etik, poshnali tufli, qayiqcha tufli kabilar kiradi.